Matetika sarotra ny hazahoagna fahasambarana tsy misy fijaliagna zagny satria tsy azo moramora io fahasambarana io dia tokony misy fijaliagna fôgna zagny agnatin'izay mba hoe hahafahana tegna hoe mahazo an'ilay fahasambarana. Satria efa zay mihitsy zagny ilay natiora amintsika olombelogno. Tsy maintsy mijalijaly izay vô sambatra.